To mi ba wu ndaka umma wa busa khimu ta was hila gwaruni bu niya di khinwa. Ni wuti wa hala tsuwari bu mbanai bukwa mbashati dahyi babu wi gwaruni dahyi wa khiya nu sabuluna sai wa bussa <noise> khinwi wa busi khimu khin cani wa midi ba wu midiya sai wa khiya tsuwari was hila khin cani <noise> Ghani ga wu ummi wuyi yan mbashati wi ghishiya Ghani ko wa busi sabulina a ndaka umma ah sai wa hala ditol ta ditol gwan Ghani wa na kwakwa sai wa vyusi di tsuwara sai wa faka wa mida wa faka wa busa khimu simil ta varau hyi wi ta wuyanu din gha wi yi mbashati wi niyya di khinwi din gha wi gwaruni bu niya di khinwi wu ndaka shilusi wu ndaka <noise> bususi.